Kui kiti ña nrui ñó xanoti ini tikuii, taku ho o on. tiyaka chin ho o on. davaxhichi koo tán, chianoti ini tikuii ho o on. yo kannri kinti ho o on. ña ti ti ho o on. tikalanru ho o on. inti ña ta kuali uali ti a hó nroti nrita taxa kukoati ta nruti ho o on. sapo mmm.